Mizaha fampisehoana ty tiako satria zaho tsy dia tiako loatra mizaha fanatanjahan-tegna ôhatra mizaha baoligny e. Tsy dia tiako loatra mizaha ananjy regny. Aleoko mizaha fampisehoana.